أختار العمل لخمسة أيام أفظل من لمدة ثلاث ساعات، لأن هالطريجة بتعطيني توازن زين بين العمل والحياة، أجدر أشتغل كل يوم بتركيز لفترة جصيرة وباجي اليوم أستمتع بوجتي، العمل يوم واحد لمدة خمسة عشر ساعة بيكون مرهج وراح يأثر علي.